Ayaa akwaar kang, akwaar kang jikii isekini loger lo. Anyauni aah kidel akwaar, anyaini ayong ng’asaa ng’atomon kaapei akiwalaret ebay. Anyauni ayong ng’asaa ng’atomon kaapei akiwaralet ebay. Anyouni ayong ebay, ebay elipi ayong mono. Esaa lo echilea nanyang. anyouni ayong elip, elipi ayong akij, elip atama akuj tong’aa ng’irotin kang. Ang’aanari ayong aredio efuem. Echee saa erimakin kaa taarifaa kori atorikau arai ng’iimboi. Ayaa atonyakaa akitoe, arumon elataa akita. Elatar kotere nikosi emam akatorot. Elatar ayong elokony ayong, atolem apikpik nakang atolot losteg. Ayakang lowae lo esteg apipii aredio arai sasaa neni epany ayong ekas kang keya ng’itung’a lu achaparach akeri mono ayong lotaun lowae lo esok, keya ng’abokusio kong’ina ayana ayana. Ayaa aniechauni, ayaa achau ayaa toloto sua kiding etaun kotere sasaa arai neni, arai sasaa neni apot ng’itung’a lotaun. Aponere kaamaa arumor aponere kaamaa poon sasaa lotaun. Lotaun nekee ing’aring yong akasim kidaru aramuni ekastomait. Keyei itwaan niche dae lorot nyikinyarae kong’ina aii, ngaya eye akwaar na eye epira kama tokona asonal chelsi amina ayong akitere epira. Alosi etee epira etee epira baraa atoyen ayong atamar ayaa ayong ibere nawi, eye awi sawaa. Ng’aya neni ng’aya anaak naparan na eriraune akolok noi alosi abong’onori ayong nawi atolot elatar aah enapikin eyang’a mono ng’aju nata anyouno ebay. Eyaya ng’aya arumorete enang’i ariet akolong, anaak ariet akolong atobong sasaa lotaun eeh amino sasaa najere nache lostej kong’ina akilipanar ekas kong’ina akichungare asim kon keyei tani ekastomait lo asim kiramakini yong kipirik kong’ina tobong’i lostej kongina. Ng’aya anaak ebong baas eyaa sasaa sapaa keyei neyei akimuj nakabong naa kech. Iina yong kech sasaa tobong nabo lostej, kiboi jik eya masoes aminana ng’ache saain alot atobolia ebaisketbol adochichi atabong, atoyei tu lokas kang, epany jik ani enang’i saaa emoji atorikaa akimuj eye nawi emuj eeh enapakin paa moi nabo kong’ina ngesi eya eboyor kang mmmh niajokon.